Ochiq ko'krangni o'ylaganimda mening tasavvurimga osmon va dengiz haqidagi ma'lumotlar keladi. U erkinlik, <hesitation> tinchlik va sokinlikni ifodalaydigan manba hisoblanadi deb o'ylayman.